Kanada e ka ni kulturë shumë t'pasun edhe të shumfishtë. Anglishtja edhe frangjishtja aty jon dy gjuhë zyrtare edhe kjo pasqyron historinë e kolonizimit britanik edhe francez. Mandej muzika, arti dhe letërsia kanadeze janë t'njohura ndërkombtarisht, emrat e t'cilëve Margaret Atvud posaçërisht.